құрметті тыңдаушы оян батыр подкастына қош келдің
бұл өзін өзі тану мен бойдағы жігерді шыңдауды мақсат ететін сұхбат алаңы
біз қоғам мен заманға лайықты болудың амалын іздеп кейде өз жолымыздан адасып жатамыз
өзгенің алдында абыройлы болып қалу үшін бөтен мақсат көздеп жан қалауымызға құлақ түрмей жүреміз
ал бұл өзімізге және түп армандарымызға қиянат емес пе
бұл подкаст өмірге жаңаша қарайтын ішкі еркіндікті аңсайтын жандарға арналған
біз қоғам арқылы танылған ережелерді қабылдамай дара жолмен өз бақытына ұмтылған адамдармен әңгіме өрбітеміз
өзі өзі тану тұлға ретінде даму жолдары жайлы ой алмасамыз
сен жалғыз емессің
оян батыр екеніңді таныт
армысыздар құрметті файндюрби подкастының тыңдармандары
сіздермен бірге подкастымыздың қазақ тілді редакциясының жаңа жүргізушісі мен керімбаев азамат
подкастқа деген қызығушылығым осы жылдың басында ғана басталса да өзін өзі іздеумен дамытудағы бірден бір таптырмас құрал екеніне көзім жетті
жаһандану заманында өмірдің ырғағы қаншалықты тез болса адамдар да сол жылдамдыққа сай бейімделіп үздіксіз даму процесінен қалыспауда
осы жолда уақыт тапшылығына орай біз кейде дәстүрлі ақпарат көздерінен жаңалық пен білім алудан қалыс қаламыз
уақытты ұтымды пайдаланып жұмысқа барар жолда көлік тізгіндеп келе жатып сүйікті подкастыңызды тыңдап жүру тиімді
оны интернет желісіне қосылғанда автоматты түрде жүктеп алып офлайн режимде де тыңдай бересіз
бұл менің алғашқы подкастым болғандықтан азды көпті кеткен кемшіліктер болса айып етпеңіздер
және пікірлеріңізді файндюрби телеграм чатында немесе өзге барлық платформаларда бөліссеңіз болады
бүгінгі подкастымыздың қонағы еліміздің оңтүстігінде арыс өзенінің бойындағы шағын ауылда қарапайым отбасында дүниеге келіп алты баланың кенжесі болып өскен
алдына үлкен арман мақсаттар қойып оларға жету жолында табандылық пен қайсар мінез танытып бүгінгі таңда адамзаттың өмірін өзгерткен
әлемдегі үздік іздеу жүйесін ойлап тапқан гугл корпорациясында жұмыс істейтін отандасымыз бақытжан төреханов мырза
бақытжан аға ассалаумағалейкум амансыз ба
уағалейкумассалам аман есенбіз
өзіңізді таныстыра кетсеңіз
балалық шағыңыз қай жерде өтті қай жердің тумасысыз
жоғарғы оқу орнын қай жерде бітірдіңіз сол туралы айта кетсеңіз
туған жерім оңтүстік қазақстан облысы ордабасы ауданы темірлан ауылында сексен бесінші жылы дүниеге келдім жанұямызда алтыншы бала болып
ы төрт әпкем бар бір ағам бар
анам ыыы мектепте мұғалім болып істеген
әкем сол аумақта мал дәрігері болып істеген
қазір ол кісілер пенсияға шығып пенсияда бір он жылдан асып кетті уже
жалпы өзім жайлы биографиямды үш кезеңге бөліп айтсам болады
ыыы бірінші кезеңі он алты жасқа дейін сол мен темірланда тұрып өстім
он алты жастан ыыы жиырма бес жасқа дейін тоғыз жыл қаласында тұрдым ыыы оқу барысымен жұмыс себептермен
ыыы сол жиырма бес жастан қазіргі уақытқа дейін қазір жасым отыз үште соңғы сегіз жылда осы калифорния штаты беарияда тұрып келе жатырмыз
балалық шақ жайлы кішкене айтатын болсам ыыы біздің ауылымыз темірлан ыыы арыс өзенінің жағалауында орналасқан
қасында ордабасы тауы бар
ол тауда кезінде ііі біздің үш жүздің өкілдері бас қосып үлкен құрылтай жасап
өздерінің қолбасшысы ретінде ыыы кіші жүздің ханы әбілхайыр таңдап сөйтіп жоңғарларға қарсы тұрғанбыз сол соғысты оқығанбыз
ыыы сондай ы тарихи қасиетті жерде өстім ыыы
сол жердің иісін иіскеп ыыы ауылдың жағдайын өзің білесің енді
жазда егістік егесің ыыы суарасың
көрші көрші көшелерден құдықтан су алып үйге тасисың
ыыы мал бағасың қыстың күні күн суыса ыыы ағаш жарып отын жарып көмір түсіріп ошақ жағып демекші
сонымен қатар әрине ыыы сабағымызды оқып жүрдік
ауылымызда үш мектеп бар
соның бірі шоқан уәлиханов атындағы мектепте оқыдым
ыыы басында үш үш класс көрші ауылда мектепте оқыдым абай құнанбаев
ыыы төртінші кластан бастап он бірінші класқа дейін осы шоқан уалиханов мектебінде оқыдым
бұл тоқсан төртінші жыл мен екі мың екінші жылғы аралығында
екі мың екінші жылы бітірдім осы мектепті
как раз осы жылы біздің президентіміз нұрсұлтан назарбаев әбішұлы ыыы сол кездегі ұлыбританияның премьер министрі тони блэр болатын
бірге екеуі ііі біздің алматы қаламызда жаңа университет ашады қазақстан британ техникалық университеті
сол жолы мен ент тапсырғанда менің мамандығым программное аппаратное обеспечение вычислительной техники сетей деп аталатын
ыыы бір сөзбен айтқанда программист
ыыы осы таңдаған мамандығым ашылған жаңа университетте болды
бәрібір сәті түсіп грант ұтып алдым ыыы
он бес грант болатын ыыы бұл мамандықта мен он үшіншісі маған бұйырды
сөйтіп кбту ға түсіп кеттім
осы себептен жаңа алматыға көштім
кбту ға түскеннен кейін ыыы енді жаңа университет қой
бұл университетте еліміздің әр қаласынан әр жерінен студенттер жиналды
ыыы әрбір топ мектептен деп айтуға болады көбісі қазақ түрік лицейінен физ маттан
ыыы сондай бір жастардың қаймақтары деп айтуға болады
ыыы ал мен өзің жаңағы біліп отырсың ауылдан келгенмін ыыы
сол бір маған бір үлкен әсер алдым ыыы сол ортада
ыыы жалпы анау кбту дың зданиесінің өзі бірінші көргенде мен таңғалдым
өзің білесің ана абай төле би абылай ханада орналасқан бұрынғы қонаев отырған дом правительства деп айтады ғой
ішінде біз екі жүз отыз ба екі жүз отыз бес қана студентпіз бір кішігірім жанұя сияқты бір бірімізді жақсы танып сөйтіп
сондай студенттерден мен тырысып қалмайын деп сол жерде ыыы сабағымды оқып жүрдім
осы кбту маған программированиені үйретті
екі мың екінші жылы ыыы мен паскальдан бастадым
бірінші мұғалімім айнұр апай фамилиясын ұмытып тұрмын бірақ
кбту да бес жыл оқыдым екі мың жетінші жылы бітірдім ыыы
сосын бітіргеннен кейін мамандығым бойынша ыыы альянс банктың бір бағытында
есіңде болса сол жылдары альянс банк біздің елдегі азаматтарға көп кредит берген тұғын
ііі сөйтіп ол кредитті ііі көп адам қайтара алмай сол тізім үлкейіп кеткен де
сол адамдардың қарызгерлермен жұмыс істеу үшін альянс банк бір ыыы бағдарлама ашып сол жерге программистер керек болады
ы мен сол жерге жұмысқа тұрамын
сол қарызгерлердің ыыы ақпараттарын реттеп туралап ы колл центрге дайындап береміз
өзі бір ііі инструменттер бар
солармен жаңағы скрип сияқты жазып әйтеуір базаны анықтап оқып колл центрлер ары қарай жұмыс жасайды
сол жерде мен екі жарым жыл жұмыс істедім
содан кейін ыыы казкомерцбанк банкқа ауыстым департамент инновационных технологий деп аталатын
ол жерде мен депозитпенен айналысатын ыыы бөлім бөлімшесінде болдым
бұл бұл екі мың оныншы жылдар қазір уже
екі мың тоғызда мен үйлендім жиырма үш жасымда
жиырма төрт жасымда ыыы әкелі болдым бірінші ұлым туылды
сөйтіп сол бір сәттер енді ііі казкомерцбанкта істеп жүрген кезде алматыда тұратынмын тау он екі районында
айлығым бір жүз жиырма мың теңге алатынмын казкомерцбанктан сол сол кездегі долларға салыстырсам мың доллар шамасы тұғын
оның жаңа алпыс мың алпыс мың теңгесін квартирама төлеп жүрдік
алпыс мың теңгесін ііі өмір сүру деген жаңағы киіміңе тамағыңа
жетіп жүрді жақсы ыыы орташа орташа кластың өмірі ғой енді
жаңа кбту дан оқып жүрген кезде осы ііі әлемдегі топ компанияны енді армандап жүрген болатынмын
соларға қалай жұмысқа кірсем боламын деп
сөйтіп ізденулердің нәтижесінде осы жаңағы кбту да бірге оқыған жолдастар сабақ оқып жатты кейбіреулер жұмыс істеп жатты
солармен хабарласу арқылы оқуға келетін болып шештік
осы махривен қаласында деген университет бар жеке университет
бірақ бір ұлым бар бәрін бірге келуге жағдай болған жоқ
сосын мен бірінші өзім келдім
сегіз айдан кейін ыыы сегіз айда оқып жүрдім студент ыыы паралельно ы жұмыс істеп жүрдім
ы сөйтіп жиналып жаңағы мүмкіндікті жеткен соң барып әйелімді алып келдім осы жаққа америкаға
ұлымды әке шешемнің қолына тапсырып ол кісілер сол темірлан ауылында тұратын ол кезде
сосын ұлымды бір жарым жылдан кейін алып кеттік қазақстаннан
магистратурамды бітірдім мына жақта
ыыы екі мың он бірінші жылы қыркүйекте түсіп екі мың он екінші жылы желтоқсанда бітірдім ыыы бір жарым жыл деп айтуға болады
ііі сосын бітіргеннен кейін мен ііі сан франциско қаласында брайтберн деген компанияға жұмысқа тұрдым программист болып
софт инженеринг дейді бұл жақта ыыы ыыы орташа сол ыыы технологиямен айналысатын компания
ыыы компания немен айналысатын еді
компания ыыы онлайн пейменд транзакшн дейміз ғой
мысалға бір адам интернет арқылы бір зат сатып алса немесе бір сервистерге төлесе сол жерден транзакция пайда болады
сол транзакция қаншалықты ііі қауіпті қауіпсіздің айналысатын компания скоринг жасайды балл береміз
мысалға сен өзің азамат осы қазір беркли қаласында тұрасың да қателеспесем
ыыы күніге сабағына барасың сен карточкаңмен ресторанға тамаққа барып жүрсің заправка алып жүрсің бензинге
сол бірақ бір пейменд бүгін сенде айтайық мысалға европада амстердамнан бір ііі бензин құйыпсың да сен өзіңе
сол кезде біздің программа айтады да мынау азамат емес деп
өйткені азамат берклиде тұрады ол мынау ыыы пейменд ыыы енді мошенник деп айтпаса да жаңа скорин ол осы мәселе болып тұр да
ііі мысалы нөл жетпіс бес десе күмән күмәнді деген сияқты
ііі сондай бағытта жұмыс ыыы жасайтын компания
ііі енді бұндай транзакция кімде көп
бұл визада мастер карт компанияларда және үкіметте
солармен партнер болып жұмыс істедік
екі жылдай жұмыс істедім сосын ыыы басқа компаниядан келесі компанияға ауыстым
бұл бұл компанияның аты апорт датнэ
бұл компания жайлы қысқаша айтып кетсем болады
бұлар ыыы жұмысшылар мен жұмыс іздеп жүрген адамдарға көмектеседі
қалай қалай көмектеседі мысалға біздің ііі база данных та бір і америка бойынша мысалы жиырма миллион да жобамен вакансия бар
сол жұмыс іздеп жүрген адам жұмыс іздеген кезде біз сол ы ана бала адамның іздеген параметрлермен осы жиырма миллион арасынан қайсысы сәйкес келеді соны қайтарып береміз жұмысшыға
ыыы ол бір бағыты да сосын екінші бағыты біздің партнерларымыз бар осы беарияда мына осы салада жұмыс істейтін
көп мысалға дайс ііі бірін бірімізбен келіскенбіз
ей пи ай арқылы осындай ақпараттарды бір бірімізге сатамыз былайша айтқанда солай
сол салада жұмыс істеп жүрген компания ыыы
бұл компания ыыы шағын ыыы жеке компания бес адам бірігіп ашқан
осы беарияда бір ыыы жалпы топ универлерді бітірген жиырма жылдан жұмыс істеген тәжірибелері бар
ешқандай инвестордан ақша алмаған өздері ортадан шығарып осы кіші компанияны құрады
бір отыз қырық адам ғана бар ыыы соның бірі болып мен қосылдым ы
сол жаңағы бес адам апта сайын кездесіп рынокта не болыватыр не өзгеріс болыватыр
ыыы әр компанияның жаңадан қосылған ыыы мүмкіндіктерін қарап соның жақсысын біздің компанияға енгіземіз деп өздері бір шешім қабылдайды
сол шешімді іске асыратын жасайтын осы мен сияқты инженерлер
бізде бір он екі он бір адам болдық командада
сөйтіп осы жақында мен енді гуглға ауыстым софт инженеринг
жаңа басында айтып кеттім ғой осы кбту да армандап жүрген жұмысым еді ііі
шүкір алла тағаланың қалауымен ыыы ауыстым қазір сол жерде жұмыс істеп жүрмін
ол уақытта елімізде айти саласы айтарлықтай сәнді емес еді
дәл осы мамандықты таңдауыңызға ықпал еткен жан бар ма
жалпы ол ы анамның тәрбиесі әсер етті деп ойлаймын көбінесе
ыыы өйткені мен үйдің кенжесі болдым ғой
ыыы кішкентай кезімнен анам мені мақтап жүретін
жаңағы бір жаққа қыдырып барсақ та үйге жаңағы біреулер келсе де менің балам осындай осындай деп мақтап мен соны сеніп жүретінмін өзім кішкентай кезімнен
ііі және мен мектептен ііі жаңағы математика деген физика сабақтарына құмар болдым
бірақ мектепте программированиемен айналыса алмадық
енді ауылдың жағдайын өзің білесің оны білетін мұғалімдер болған жоқ
ыыы сосын жаңағы осы мамандыққа таңдауға маған әсер еткен екінші адам ол менің ағам
болашақты ойлап ыыы сөйтіп осы мамандық таңдадық
сонда студенттік арманыңыздың орындалуына неше жыл еңбек еттіңіз
иә ііі бәрі енді кездейсоқ жағдай емес өзі ііі орнымен
ыыы өзі келді ғой енді
арада жаңа үйленіватырмыз жұмыс ауысыватыр
сол казкомерцбанкте жұмыс істеп жүргенде топ компанияға сразу жұмысқа кіру қиын да мысалға
документтің өзіне мысалы бірінші керек алу үшін сен әртүрлі жолы бар
мен ең оңайлау жолы ол бірінші оқу
оқысаң сосын шетелден келген студенттер америкада оқу бітіргеннен кейін немесе бітірмей тұрып сипити опити деген бағдарлама опити деген
мен сол ыыы программамен үш жыл жұмыс істедім
бір сәт тоқтап жүрегіңді тыңдашы
оян батыр өзін өзі танумен еркіндікке қол жеткізу туралы подкаст
толығырақ ақпаратты файндюрби нүкте ком сайтында таба аласың
ақш тағы оқу орнына түсу қаншалықты қиын болды
оқудың қаржысын өзіңіз жинадыңыз ба әлде арнайы грант ұтып алдыңыз ба
жағдай былай болды
біріншіден бұл мен оқыған университетте алдында кбту дан оқып кеткен студенттер бар ыыы бір он шақты адам оқыған кбту да
оның себебі біздің ыыы кбту мен осы мпю дегі мен оқыған университеттің арасында бір қарым қатынас бар келісім бар
ы егер кбту дан студенттер келсе оларға скидка
скидкасы бір семестрде мың доллар болатын
мысалға бір семестрде бес мыңнан асатын кішкене бес мың доллардан
соның мың доллары кбту үшін скидка сонда мен бір төрт мың төрт жарымға төледім
аха ол қаржыны қайдан алып отырдыңыз сонда
бірінші жарты жылға дейік жаңағы өзімнің ыыы жинап жаңағы кішкене көлік бір көлігім болды қазақстанда соны саттым
сосын маған ағам кішкене көмектесті
жетті енді бір жарты жылға жарты жылға ыыы оқуыма тұруыма демекші
бұл жақта енді өмір сүру одан қымбат өзің білесің
бірақ енді мен сол келгеннен қосымша жұмыс істеп жүрдім
үш күн болса магистратурада енді күніге оқымайсың ғой
үш ана сабақтың бәрін бір күнге салуға тырыстым қалған күндері босау үшін
қалған күндері сөйтіп жұмыс істедім
демалыс деген жоқ бір і бір жылдай бір жылдан аса демалыссыз жұмыс істедік
жаңағы үйде енді ііі жанұяң қазақстанда күтівотқаннан кейін әйелің ұлың күтівотқаннан кейін сол ол үйде отыра
сол жетті ііі күніне бір жүз елу доллар табатын едім ііі
әртүрлі жұмыс істедім сервис саласында
біздің сөзбен айтсақ ыыы қара жұмыс дейді ғой
енді сіз қазақстанда банкте істедіңіз
оның алдында оқыған университетіңіз қазақстандағы топ университеттердің бірі
ол сондай банктегі жұмыстан кейін бұл жұмысты істеу сізге қалай қиынға соқты ма моральдік тұрғыда
әлде сіз оңай үйреніп кеттіңіз бе
қиын болған жоқ маған ұнады өте қызық болды негізі
арабтармен таныстым олардың жаңағы олар жетпісінші сексенінші жылғы келген сан францискоға ресторандар ашқан
мысалға бір басында болып кірсем кейін жаңағы болып кеттім
ііі кухняда жаңағы пицца пісіріватса оған көмектесіп кетемін
қызық болды білмеймін шаршамайтын тұғын
күніне бір он төрт сағат жұмыс істей беретінбіз
сол ойлаймын маған жаңағы қызық болғаны және енді ағылшында жаңағы сол ортаға тез сіңу керек қой
сол ауылда өскенім көмектесті бұл жерде ключевой момент
ыыы ешқандай шошитын нәрсе емес
тез қабылдап жалпы қазақтар тез үйренеді жаңа ортаға ыыы мен соны түсіндім
бұл мен жайлы емес жалпы да
кез келген қазақ тырысса ыыы біз тез үйренеміз жаңа ортаға тек жаңағы соны қаласақ та
иә сіз қазақ еліктегіш деген стереотипті қазақ жаңа затқа тез бейімделеді деп айтқыңыз
қызық қой жаңағы сан францисконы өзін аралау да мысалы беарияны аралау
адамдар әртүрлі адамдар көресің танысасың мәдениетін көресің
сөйтіп басында бір екі үш жыл енді тез өтіп кетті деп айтуға болады
ақш та оқу орнын бітірген соң мамандық бойынша карьераңыз қалай басталды
екі мың он екінші жылы ыыы желтоқсанда бітірдім дедім ғой
сол сентябрьден бастап мен жұмыс іздеу процесін бастадым
ол деген сөз не жұмыс резюме салып іздейсің
ііі неше түрлі компанияға бардым
соның бірінде жаңа гугл фейсбук бәрі болды
ііі олардан өте алған жоқпын сол бірінші попыткам соны сол жерде болды да жаңағы гугл ға
ол кезде маған жаңағы бұйырды енді сөйтіп сол үшін сояққа жұмыс істеп кеттім
сосын екі үш жылдан кейін қайтадан тырысып көрдім гугл ға тағы да өте алмай қалдым
ііі сосын тағы екі жылдан кейін көрдім үшінші рет үшінші ретте де өте алмай қалдым
енді әрқайсысында бостан бос бара салмайсың ғой енді оған ыыы жаңағы материалдар оқисың дайындаласың
ол жақта жұмыста істейтін адамдардан жаңағы ыыы ой бөлісіп қалай ыыы зерттеп демекші
енді әр өте алмаған сайын менде өзімде прогресс көрініп тұрды да
мысалға сосын мынандай да ой ну ол енді ой келеді ғой может шынымен де ы мысалы қиын боватыр маған
жаңағы енді кішкене уақыт жағынан да үйде семья бар үш бала бар өзімнің жұмыс жасаймын
ііі істеватқан жұмысым да шүкір орта жұмыс осы беарияда жаңағы тауыватқаным бәрі жетіватыр
бірақ сол бір ана мотивация болды да ыыы бастағанға бір жеткім келді
және ол мақсат жақындаған сайын жарқырап маған анық көріне бастады
көріп тұрмын ыыы ана оферді алу үшін мен мынаны материалды бітіру керекпін
ыыы ол материалды оқып енді жетейін деп қалдым ба десем тағы бір нәрселерді қарамаппын
сөйтіп сөйтіп жақындап жақындап келе жаттым да осы соңғы төртінші попыткада сол ыыы кішкене ы фокус жасап бұл жерде сол фокус қой бәрі
ол деген не ыыы мысалы демалыс күндері бір жаққа шақырса семьяңмен ешқайда бармайсың
ііі әйелің бала шағаңа қарайды
таңертең ерте тұрып жұмыстың алдында там бестен тоғызға дейін старбаксқа барасың
осымен үш ай ма төрт ай ма енді фокус болдым дайындалып ыыы көмектесті
ііі сөйтіп осы төртінші попыткадан енді бұйырды
үш рет қатарынан сәтсіздікке ұшыраған кездерде бұл менікі емес екен коя салайын деген ой туды ма
айналаңыздағы адамдар қалай әсер етті
жанұям қасымдағылардың бәрі әрқашан қолдап жүрді мені рахмет оларға
мені бір ренжіп қалды ма көңіліне алды ма деп мені жұбатқысы келеді мысалы әйелім мен оны ішімнен күлемін
ііі оны ешқандай көңіліме алмаймын ол нормальный нәрсе ыыы өте алмай қалу деген сияқты
бірақ өзімде күмән кішкене болды кейбір кездерде
мысалға қарап тұрсам жаңағы мен танысым енді сұрайсың ғой өзіңнен мен неге өте алмай қалдым да неге ана таныстар мына жақта жұмыс істейді деген сияқты
ол таныстардың қарасаң ол жігіттер студент кезінде мысалға әртүрлі олимпиадаға қатысқан да мировой жаңағы программированиеден қатысқан
финалға қатыспаса да бірақ әйтеуір бір региональный жерге қатысып нәтижелер көрсеткен
ал менде ондай жоқ
мен олимпиадаға қатысқаным өмірімде жетінші сегізінші тоғызыншы класта мүмкін математикадан жаңағы темірлан ауылында қатысқанмын шынымды айтсам
одан қалаға жете алмағанмын мен қалаға бардым ба ауданда ма сол сол жерде тоқтағанмын
ал қазіргі жаңағы таныстарым олар қазақстанды ұтқан адамдар мысалға сөйтіп региональный шыққан азия болсын да снг болсын демекші
солармен жаңағы өзімді қарап мына шынымен де енді ондай дәреже может мен дәрежем жетпейтін шығар деп күмәндар болды шынымен де ыыы
сол үшін шығар жаңағы ы ұзақтау болып келгенім гугл ға аха
ал енді менде мынандай сұрақ туындап отыр осы әрбір сәтсіздік кезде әрбір күмән туған уақытта сіз өзіңізді қайрауға қайдан күш алып отырдыңыз
сізге не көмектесті осы жолдан таймай арманыңызға ары қарай жүруге табандылықты күшті күмәнді жоюға не көмектесті
өте күшті сұрақ
маған бірінші көп көмектескен ол имандылық
мен ііі шәміл әлеудиновтің материалдарын оқимын қараймын
ол жерде ақ пен қара мен ақиқат та ол жерде жаңағы спорт олармен ыыы
мысалға бір жерге жету үшін сен тек өзің амал жасау керексің
ол соны неғұрлым сен қалай түсінесің неғұрлым қалай қабылдайсың жетесің де жаңағы ы көздеген жеріңе
сонымен қатар жетістікке жеткен әртүрлі адамдардың биографиясын кітабын оқуға қызығамын
мен мысалға мұхаммед али жаңағы мысалы біздің геннадий головкин мен боксты жақсы көретін адаммын айтпақшы ана константин
оны сіздің фейсбук парақшаңыздан байқадым
сол негізінде бокс мысалы ы қиын спорт деп саналады ғой
ол жерде адам өз өзімен күреседі
жалпы қарасаң ол ыыы он екі раундтық бой емес ол он екі раундқа дейін қанша дайындалып адам қанша қиындықшылықтан өтіватыр
солардың жаңағы сол адамдардың ы айтқанын интервьюлерін кітаптарын оқысаң қалай ол қиындықтан өткенін қалай өзін жасай алғанын оқып солардан мен мотивация алдым
мысалы бірінде мысалға ыыы мұхаммед али ау деймін ол көп сөйлейтін болған ғой бойдың алдында кейбіреулер деп айтып жатады
ол мысалы алдынан қарсыласы келіватса ол қарсыласын бойдың алдында айтады да мысалға мен сені сенде вообще шанс жоқ дейді
сені қалай ұтайын былай ұтайын ба былай ұтайын ба жаңағы сөйтіп атака жасайды да психологически
сөйтіп сөйтіп сұраватыр ғой сен неге өйтесің деп одан жаңағы журналист бір интервьюлерінен
сөйтсе мен егер өз өзіме күмәндансам жеңе алатыныма сонда басқа адамдар не ойлайды дейді де мен өз өзімді сендіруім керекпін жеңе алатынымды деп
сөйтіп сол бір сөздері әсер етті маған
сол кезде мен де мысалы өз өзіме күмәнданбауым керекпін деп жаңағы алдындағы ойларыңнан жеңгенімді айтыватырмын да мен мысалға
ы мысалға интервьюден өткеннің процестің бокстан оңайлығы бокста отыз екі нөл нөл деп тұрса отыз бір нөл нөл деп тұрса мысалы бізге геннадий головкин ұтылмай тұрып та отыз бір жеңген нөл жеңілген ііі нөл жеңілген де или ничья болған
ал интервьюде наоборот та сенде нөл нөл там жүз болды да мен еш топ компаниялардан өтпегенмін бірақ жүз рет попытка бар да
ал маған бір рет ұтсам болды да
бір рет ұстаң сен аласың да сөйтіп сол ыыы жаңағы таңдаған компанияңа жұмысқа тұрып кетесің
сол қызық болып жүрді беарияда әр топ компанияларға барамын жаңағы өте алмай қаламын әр қайсысысынан үш төрт рет попытка демекші
бірақ аяғында жаңағы бір рет жаңағы өттім сөйтіп
сөйтіп бір екі орында қазір енді бір нөл и бір экс та
подкаст көңіліңнен шықты ма
фейсбук инстаграмм спотифай ютуб және телеграм әлеуметтік желілерінде латынша файндюрби деп жазып бізге тіркел
жаңа эпизодтар мен соңғы жаңалықтарды бақылау үшін подкастымызға жазыл
осыншама уақыт жұмсап қайтпай қиындықтарға төзіп арманыңызға қол жеткіздіңіз құттықтаймын
гугл ойыңыздағы жұмыс істегіңіз келетін жерден және алдында істеген компаниялардан қаншалықты өзгеше қандай ерекшеліктері бар
жұмысқа кірген соң үмітіңіз ақталды ма
бір нәрсе айтып жібергім келіп тұр
әрине әр адам мақсаты бар ғой бұл қанша қиыншылық деп айта алмаймын
біз қазақтар мысалға еліміз жас болғаннан кейін бұндай бір қиын көрінеміз де
жалпы бір азаматтың гугл ға тұруы ол жаңалық емес те мысалға орыстар үшін болмаса басқа елдер үшін сол как бы дейді ғой
енді жаңағы сенің сұрағың аяқ жағында сұрағыңа келсең ііі күткеніңді ақтадың ба деватырсың иә гугл да
ия қызық өте қызық
мысалға бірінші күннен бастап ана басында жаңадан келгендерге лекция оқиды таныстырады
қызық нәрселер айтады мысалға ы бір термин ұнады
мағынасы мысалға біз ііі бизнеспен айналысатын болсаң или бір ііі сабақ оқитын болсаң осы жылы мен бір бір он кітапты оқып тастайыншы деп армандайды кейбір
немесе он пайызға табысымды арттырайыншы деп армандайды
соны он пайызға емес он есе арттырайыншы деген ііі мағынада ғой жаңағы
гугл да ыыы сондай көзқараспен жұмыс істейді сол сол әсері болды
сосын тағы бір момент дейді адамдар әр келген де
ол соның арқасында жаңағы жаңа ыыы адамның өмірін өзгертетіндей продуктілер пайда болатын себебі сондықтан
мысалға өзің сияқты он азаматты алып бір бір комнатаға салып да ыыы саған бір тапсырма берейік жаңа бір ыыы девайс ойлап тап мынандай
сен саған екі ай берді сен екі айда он азамат жаңағы былай шұқылайды былай шұқылайды зерттейді бір затты шығарып алып келеді
ал екінші комнатаға ы он әртүрлі адамды кіргізейікте біреуі жаңағы ақ болсын біреуі қара болсын біреуі там азиядан келген біреуі там жапондық демекші
бірақ енді результатын енді өзің түсінгендей і анау әр жақтан келген адам әр жақтан келген адам олар әртүрлі ііі кейстер қарастыра алады олардың да әртүрлі
сондықтан анау ананың продуктісі әлдеқайда күшті болады да
сол осы мәселе і күшті дамыған екен гуглда әртүрлі саладан әртүрлі адамдар келген
сосын ну өзің білесің білетіндей адамды жұмысқа келгісі келетін система бар да гуглда жұмысшылыр жұмысқа келгісі келетін
ол мысалға жұмыстан жұмысшылар қай уақытта сұранады да мысалға мен бүгін жұмысқа келе алмаймын или кешігіп келемін или келгісі келмейді
қай уақытта ол мысалы себептерін айтайық
к примеру элементарно шаш қысқарту керекпін мен бүгін екі сағаттқа кешігіп келемін доктор ауырып қалдым барып тісімді емдетуім керек пе машинамды жуу керек пе машинамның майын ауыстыруым керек пе да мысалға
қандай себептер бар ұйқым келіп кетті де ұйқым қанбай қалды кеше түнде кино киноға барған едім
ыыы болмаса мен үй алайын деватыр едім ыыы маған жаңағы зерттеу керек ы финансовый бару керек
осындай керек сервистердің бәрін гуглдың ішіне жасап қойған ыыы жұмысшы сыртқа шықпасын деп
но конечно ол сенің өзің қалауың бірақ осы мүмкіндіктердің бәрі тегін ііі жұмысшыларына жасап қойған
жаңағы ресторандар бар нешетүрлі поварлар жасайды
сосын еркіндік береді
еркіндігі жаңағы мынандай емес те сағат тоғызда келіп алтыға дейін істе деген сияқты ондай жоқ
өзің әрине митинг уақыттар бар
сол митинг уақыттарда сен жіберіп қоймасаң болды барып ыыы не істедің не істейін деп жатырсың бір ұзақ болмайды жарты сағат қырық минут
ыыы күніне бір митинг кейбір күндері екі митинг болып қалады
оған сен баруың да міндетті емессің үйде отырып онлайн арқылы шыға салсаң да болады
сонда адам өзі ыыы сондай ыыы сондай ортақ істеген де енді гугл да
соның енді мен ну басында жаңағы брайтерен апорт компанияларында істедім ғой оларда да еркіндік болды бірақ енді гуглдағыдай емес те деңгейі
гугл да жұмыс істейтін қазақ әріптестеріңіз жайлы айтып берсеңіз
қазір жылдан жылға олардың саны артуда ма қанша қазақ жұмыс істейді олармен таныссыз ба
иә шүкір көбейіп жатырмыз
жерлестер бұрын осы бес алты жыл бұрын бір үш төрт ақ адам істесе қазір егер қателеспесем бір жиырма адамдай бармыз осы беарияда гугл да істейтін
көбісі кбту дан мен өзімнің университетімді мақтап айтыватқан жоқпын бірақ солай да енді жаңағы айтпақшы сду дан да және айти дан да бар
мүмкін анау ыыы неден де шығар казгу дан да бар ау деймін ыыы
жалпы өсіватыр жерлестеріміз біздің өзіміздің группамыз бар гугл да
өткенде мен тағы бір екі бала жаңадан кіргеннен кейін олар бізді қарсы алып жаңағы қош қош келдіңдер біздің ортаға жүріңдер тамақ ішейік деп шақырды барып тамақ іштік жиналып
бәрі өзіміз сияқты сол жұмыс істеп жүр
жаңағы кбту университетінің деңгейі неге басқа айти мамандарын дайындайтын университеттерден бір саты жоғары тұр
әлде бұл уақыттың еншісінде ме қандай бір айырмашылық бар деп ойлайсыз
менің ойымша дәл қазір мен айта алмаймын білмеймін енді қайсы топ
бірақ енді топтарға кіретіні күмәнім жоқ
мысалы назарбаев бар айти бар кбту бар
бірақ мен оқыған уақытта кбту сол жаңа атағы қатты шықты ғой жаңағы президентпен там тони блэр бірге ашылды дегеннен кейін сол кезде жаңағы қаймақтар соны естіп соған келді деп ойлаймын көбісі менің ойымша
мен есімде бірінші курста мысалға сабақтарда ыыы программирование кейбір студенттер келмейтін
олар не үшін келмейді сөйтсем олар мектепте өтіп қойған да тақырыптың бәрін
сол кезде таңғалатынмын қалай олар деп сөйтсем мектепте өтіп қойған олимпиада қатысатын студенттер екен соны көзіммен көріп содан кейін айтыватырмын да жаңағы қаймақтары деп
ыыы қазіргі таңда енді білмеймін қазір өзгерді ме өзгермеді ме
өзге елдің айти мамандарымен салыстырғанда біздің жігіттер мен қыздардың нәтижелері қандай
өзіңіз қандай баға берер едіңіз
жалпы енді менің ойым ғой енді
қазіргі таңда елімізде менің ойымша даму процесі осы айти саласында бұрынғыға қарағанда ыыы әлдеқайда тең тез дамып жатыр деп айтуға болады
оның себебі бәріміз білеміз
онлайн да интернетте сен жаңағы сайттар бар кіресің де кез келген технологияны үйреніп ашып оқып кете бересің
саған ол жерде жаңағы стэнфорд болсын топовый компания беркли эмайтидің кластардың лекциялары да бар
соны ы әрине енді барлық адам қолданбайды ғой енді
бірақ талпынған адамдар соны қолданып дамып жатыр біздің елде де
олардың жетістіктерін жаңағы жаңалықтан оқып көріп жатамыз
жалпы мысалға мен бір ыыы өзімнің жаңа оқыған кезімді салыстырып айтсам мен бес жыл оқыдым да бакалаврды кбту да
программист мамандығы болса да менде көп пәндер болды ммм
айтарлық там психология философия юриспреденция дейді
және ол экзамендерден экзамен қосымша болса жарайды да офшиналдан аласын қызықсаң ал уақытың болса ал бірақ бізде экзамен де ол
сенің жаңағы көңіліңде экзамен болғаннан кейін сен оқу керексің бүкіл тақырыптарын қалдырмай демекші
вот соларды алып тастаса жақсы болар еді деп ойлаймын ы мүмкін қазір алып тастаған шығар бірақ менің кезімде болды
жалпы біз қазақстанда кез келген мамандық таңдағанда былай жалпақ та жалпақ білім береді
ал америкада западта мысалға узкий дейді ғой ыыы тек жаңағы өзің таңдаған мамандығыңмен айналысасың
бірақ енді осы екі салада жүрген адамды салыстырып көрсеңіз сен әр жер әр саладан бір кішкентай кішкентайдан білген жақсы ма әлде бір саланың өзінің мастері болған жақсы ма
енді оны таңдау өзіңізде да
таңдау өзімізде дегенде нәтижесін көріп отырмыз ғой енді
кім не таңдады ол елдің экономикасы қайда деген сияқты
бірақ оны енді ііі айналып келіп жаңағыға тірелеміз де
ол жерде жаңағы мұғалімдер үкімет кінәлі деп айта алмаймыз
ол біздің еліміз жас ол біз жетпіс жыл совет одағының астында болғанбыз
отыз жыл ғана болды егемендік алғанымызға енді дамып келатқанбыз енді ол орнымен келеді
ал бұл жаңағы западта бұның бәрі баяғыдан ыыы олардың университеттерінің өзі бір ғасырдан асып кеткен де мысалы
ол сөйтіп сондай сондай сатыдан өткен ғой
өте қызықты сұхбат болды білім жайлы білімге деген құштарлығыңыз жайлы табандылық жайлы біраз естідік енді өзіңіздің отбасыңыз жайлы айтып берсеңіз
қазір сіз үш баланың әкесісіз
осы ы гугл да жұмыс мысалға айти саласында жұмыс көптеген уақытты талап етеді
жұмыстан кейін отбасыңызға уақыт бөлуге қолыңыз тие ме мысалға отбасымен қаншалықты уақыт өткізесіз
өте күшті сұрақ негізі күніге өз өзімнен сұраймын осы сұрақты
әрине бұл енді приоритет нөмір бір ғой жанұяңмен бірге уақыт өткізу олардың қалай өмір сүріватыр әрбір сәтін жібермеуге бөлісуге тырысамын
бірақ дегенмен енді азаннан кешке дейін жұмыстамыз
менің әйелім үйде балаларға қарайды
таңертең мен үлкен ұлымды мектепке тастап кетемін
әйелім содан кейін екінші ұлымды детсадқа апарады түсте оларды алып келеді тамағын береді
сосын курстарға барады
үлкен ұлым менің футбол ойнайды сол жерде фриманд қаласында
сол кешке мен бір алтылардан аса келемін үйге әңгімелесіп күнде күнделігі қандай өтті деп
бір қиындығы бар америкада ол тіл мәселесі
енді үлкен балам үшінші класта оқиды жаңағы ы алдында барып төрт жыл болды да осы ы ағылшын оқып жатқанына
енді қарап тұрсам бірінші тілі ағылшын болып бара жатыр ойлануы бәрі ағылшын
қазақша бұрын ыыы жақсы сөйлейтін өте бірақ уақыт өте келе қазақшасын ұмытыватыр өкінішке орай
айтсаң түсінеді бірақ сөйлеген кезде ерінеді де қазақша айтуға сөйтіп ағылшынша кетіп қалады сөзі
әрине біз тырысамыз мамасы орысша үйренсін деп орысша сөйлейді мен қазақша ұмытпасын деп қазақша сөйлеймін
бірақ бәрібір жаңағы ортасының әсері көбірек екен бізге карағанда
сол ыыы демалыс күндері сенбі жексенбі күндері әр бір нәрсе шығып тұрады ғой жаңағы
паркке барамыз бір мейрам біреу туған күнге шақырады
және ұлымның футболы болады көрші қалаларға барып лигада ойнайды соларға барып қатысамыз
қолдау беремін жаңа баламның әрбір ұстап доп тепкені гол салғандары маған енді өте үлкен бақыт соған өзім қуаныштымын
және жаңа сіз айтып кеттіңіз спортқа боксқа деген қатты қызығушылығым бар деп
менің естуімше сіз жас кезіңізде күреспен айналысыпсыз сол жайлы айтып берсеңіз
иә ол рас біз темірланда қажымұқан атамыз батырымыз сол жақта туып өскен сол жақта жерленген музейі бар
сол себептен жаңағы мен мектеп оқып жүрген кезде бір курс бар да жаңағы тегін барлық балалар қатыса алды ол күрес
барасың күресесің өте қызықтым жаңағы қасымдағы жолдас кластастарым бірге барамыз бір бір жарым жылдай ма екі жылдай ма бардым ау деймін
ыыы облысты ұтқан кезім болды оңтүстік қазақстан облысын
ол үшін жаңағы тоғызыншы класқа жақындай бергенде таңдау керек болып жатыр да күреске кетуге бола ма немесе білімге деген сияқты
сонымен біз енді білім жолын таңдадым
содан енді кішкене қалды деп айтуға болады күрестен
ал сіздің фейсбуктағы постарыңызды қарап сіздің саяхатқа деген қызығушылығыңызды байқадым
саяхат арасында барған жеріңіздің тарихымен бөліседі екенсіз
әрине қол тисе мүмкіндік болса көрмеген жерлерге барып танысуға көруге тырысамыз
мың рет естігенше бір рет өз көзіңмен көр дейді ғой
өте қызық америкада осы беарияның төңірегінде күшті жерлер бар әдемі ночной парк бар голденгейт мысалы
әр жерінің өзінің тарихы бар меруц ыыы секью талдары
енді ары қарай ұшатын болсам көп енді ол айта берсем бітпейді елэйдің өзінде қанша бастап білмеймін қазір легаленд деген сияқты
иә қызығамыз үй ішімізбен қызығамыз жасап тұрамыз
қазір енді ана кіші балам бір жаста соған байланысты көп шыға алмай жүрміз
бірақ жоспарларымыз бар
қалай өседі отпуск алып әйелім тізім құрып қойған соның тізімін енді жасау керек
күшті тізіміңіз орындалсын деген тілектемін рахмет
қазіргі жеткен жетістіктеріңіздің қанша пайызы таза еңбек және қанша пайызы сәттілік
барлығы алла тағаланың қалауы негізінде
бірақ жетпіс процент еңбек отыз процент сәттілік деп ойлаймын
қазірге айти саласында оқитын жастарға қандай нұсқау берер едіңіз
интернетті ашып онлайн курстар алып сияқты сайттардан алып материалдарды оқыса өте көмек болады деп ойлаймын
ол оны айтыватқан себебім айти саласында жүргеннен кейін олардың ы арманы жаңа компания құрса да немесе топ компанияға жұмысқа тұрғысы келсе де осылардың бәрін білуге көмек береді
файндюрби подкастының тұрақты сұрақтарының бірі ол он алты жасар бақытжанды жолықтырсаңыз оған не деп айтар едіңіз
имандылықты көбейтіп және жаңа программированиеден олимпиадаға қатыс деп айтар едім
тез тұратын едім де неден топ компанияларға былай ұзамай тұратын едім сол кезде
бақытжан мырза сұхбатыңызға рахмет сендерге рахмет
тыңдармандарымыздың арманына жетуіне жігер сыйлайтын сұхбат болды деп сенемін
сау болыңыз
аха жақсылықта жолығайық жақсы
кейде біз асқақ арманымызға тек бірнеше қадам қалғанда ары қарай жүруге күресуге күш таппай кері бұрыламыз
әрбір талпыныстан кейін сол арманымызға деген қашықтық қаншалықты қысқарғанын байқамаймыз
өзімізге тағы бір мүмкіндік беріп дегенімізге қол жеткізіп үйренейік
подкасты бірге тыңдағандарыңыз үшін рахмет
бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет
біз өзіміз бен қоғамды түсіну үшін әңгімелесеміз
мақсатымыз адамдардың өзіне деген ілтипатын арттыру
оян батыр подкасты ұнаған болса айтюнс гугл плей қосымшалары арқылы бізге жазылып фейсбук инстаграмм в контакте және файндюрби сайтында бізбен бірге бол
және де айтюнста өз пікіріңді қалдыруды ұмытпа
есіңде болсын бақыт пен жетістікке анықтама беретін тек сен ғана
жолыңнан тайынбай батыр бол